Payuꞌú né kadā chiuun ñú neidɨvɨ nkanonuu ñuꞌun ko néé nakaꞌan ñá sepidijon vií xi ñaꞌa tuvi skú ñaꞌa naní vi ine dɨkaininani nee cí iga neé duvɨ nakaete n ñuꞌngo de té vi davantuu i vi kuá vevi porqe te ñāꞌa nakéte nu ngo ne pues ɨn skontoo i ne pus dentu ñuꞌungō nákaꞌan ña de té ve ne diꞌna nga ci ingan kaꞌi ngo vi kuáa v davantui skún ne dici koo vi kani iō ne ña o ña kuétí ne iō ñaꞌa chatá vi porqē ñaꞌdɨvɨ ntekuikede chí uun idadɨvɨ ci cí itúku vi túku i ñaꞌadɨɨn ñúꞌu nkō nákaꞌan ña iné te ñaꞌa kaede chí un nko niꞌi ñaꞌ kdenakéte nuu no ñuꞌunō né pués á ma nēé kaīe inuu cuꞌungo ne o tē neé dɨvɨ kukaꞌvi ñuꞌu ne ntee médico ñēē ngó ci dɨvɨ kañeꞌnu dɨvɨ núꞌu nu nákaꞌan ñadɨvɨ kúñu ñúꞌu nko kaeꞌnu ni i i te ñāꞌa te ña kede ntókon o ñuꞌu nko vi.